कंगारू जू छन आस्ट्रेलिया मा पाये जांदा छन। ऊकी विशेषता च तेज कूददा छन। ऊक खुटा बहुत मजबूत हूदा। ऊकी लंबी पूछ हंदी। जू ऊथै बैलैस बणान मा मदद करदी